Tainarulliq ommaq ka peris hääq as'aq. Ma ei tii küll nii pall'o määntsitki küpsissit vai määndsitki koogikõisi, et ma naid just väega pall'o noh kasutanuq, naid tainarullõ. No aga siskiq, tuu om hää, et na olõmah ommaq.